To ir borey Haray ra mo, haray kaŋ boro ga baa nga ma haŋ nga ka ci buutay ze hari. To Buutay ze hari, araŋ bay haŋ kaŋ kaci buutay ze hari? Haro din kaŋ i ga neera kaŋ goono waŋ kaŋ yaŋ i ga kar ka k'a daga kanfaney ra nga kaci Buuta hari. To nga no boro ga baa nga ma haŋ. Haŋ kaŋ se boro ga wadin haŋ nga kaci nga wo kala d'i kwaay ina hina, ina hina ka niinan di ka ziibi kulu kaŋ goono a ra haray ka. Da i na ziibo kulu kaŋ goo a ra haray k'a, i m'an dan buutay ze ra, i ma kande marfo i man haw, din k'a daymo do nima nin no gana fiti ni boŋ se. Niga di buutay zo ni si sabanda fitante fo, doole kala nin no ga marfo din kaŋ mimiri g'a fiti gaa niman haŋ yaadin. Niga maa a gonda daban nga nda hari wane yaŋ wo dumi. To doole no haŋ kaŋ se boro ga baa wadin haŋ yaŋ, saboda boro laakal kani wadin ga ka b'a hari kulu kaŋ cindi sohõ. A b'a nima ne niga kwaay ka Day hari haŋ wala mo nima ne nima honho hari haŋ, wala mo nima ne nima hari fo haŋ Bangu yaŋ hari kulu goono. To Hari wadin buutay ze haro din nga no niga haŋ nima maa kaani zama saboda ay wo day na haro din haŋ, a n'ay no baani ka baa hari kulu kaŋ cindi ganda kuma hari wadin.